لوكان كنت صحفى و نعمل مقابله مع مشهور راح نسألو، كي العباد تشوفك ناجح و تحت الأضواء ما تتصورش برشا منهم ينسى أنو النجاح جا بعد برشا تعب و تضحيا، نسألو هذا السؤال خاطر نحب نعرف الجانب الآخر من حياة المشاهير و نعطي الناس فكره على التحديات ليواجهوها باش يوصلو للمكان هذي، زادا نحب نعرف شنوا الحاجات لتعلمها من الصعوبات، و كيفاش بقى قوي وقت الشده.